Sa nu mye bo gyi n byinai adnami n ba ala mi be to a mi pma wyi malo ba chi mi bo zhni ma knagba ma gyah peta sna milo n na knuma gyiwyi ya mi pma gewyi kwu mi chepyi kwo magna tukwo snamilo n na byi mi to che pma malo oba n wyi mazhni abo zhni zhni mi ta to n nagyiba sa pam n kwobo kpawo wo gyi ala knuknu gayi n ba n yaloi n yie bolo yei gakwo nya za n ba wyi nya mi to bei bwaza n wo be wumi mibo zhni maknugba magna nyasna snamilo n na byi to ge ma shna ba lo kwo i zhni mi she abe zhi osanu na ba gami shegbe ge mi go ma mi n na byi n mi be mi malo oba chi mi zhni mala shegbe yikwonu she milo dna n gache ho kpogye n sna agbagyi bo zhni be zhyi anu wya to yaknu n na nya mizhni aifi a shakwu she a gami shegbe ma gukwaya ma buku ya ma n na vnu to ma shnakwo mi n tugye na nyasnu ta snu milom me zhni ma zhni che pya n lonu to n baba dna na pyim n wo boi dna na pyi wo be nyami mi zhni mazhni che mazhi kpa miya nu mi kpegyi omi ya ta nya mi Koi a gami gbagyi shegbe osanu na gami ge mi snu shemi la go she mi snu ma tasha n nabyi mila shegbe yi tiya n kwonu n vyi mi bo zhni ma kwu agba n mwau begye n na byi to malo oba mage nyi snu milo koi magna tuko snu milo n myi balo mi to bo zhni abo n bmam ha ge mila zhi n mi baba bo dna na pyi ma kwu agba ho n lo nu she mi la lo ma kwu agba ga aza n be wuyi nyan be nyamiya mi zhyi pyi koi ma lo n zuko myi ko nakna vnunu ma dako n pyita ma gna napesi bola che mi koi gye koi snu mi nu mi be la pyi she a zhni agna mi lo apyi myi la pyi osa ma zhe pyi chei mi be ma gye ma baba lakwuya bedu aba ba boi zhe nyagye shin mi chedna n na pyi ma fnuwye na byi ajyi osa ma gye be gazhni n jesnu ma kwu a je makwu pyoi dna n nyaknu N na byi a gye n gye nyasnu nu bei kumi snu n sahyi a lo a zna shegbe bomi chie to nyasnu go mi snusnun she a che bma ya ge a go shegbe bochie mi masna to be kpagye mi kwu agbmanu a bo mi zhni nyai n sa hie n miknu gwumi ma gnage miknu gwumilo ma chie a kata fi oza n wo gni wo wyi nyan mita gnawo ge miknu gwumilom mi gna knubwo snu mi lo n na byi she a gnami ge milo pyi malo mabwa ba ma gye nyagyi oma za mayi be la nya kwuya mi ta shan je lom tunda mi kwugye miknu nu gnyi koi gwumi nyi mi kwu gnagye nubwo gye ko snu mi mi ta shna jelom ma shie knubwo snu nu ma she n tukwo tuge to ma kpedna n ba o nyanu nu n mi bo zhni ma zhni mi ye n nai a gba mibo zhni ma knu to miye malo o ba o benu bo nu n bo na gbanyi gbma nyi gbma nyi gbma nyi har n gwu ta mita gna napyisi chie mim ma gna tukwo snum lo n mita gna tukwo snu mi lom ma gna nubvo snu milo n na byi malo ma bwa aba n napyi ma fnawye n ma sha ra dyi a bo n mi bo zhni ma zhni n nai banu bo nu